Na jinda biki ma amma ma menwara shimi biki mamu sosai goto ɗɨm woi kalku, goto badama goto sosai mɨnye bonko diya mɨn kare golo ma gargajiya golo ma menwara mɨn yimai. Kuma ko dato wunta gɨn mini. Woi boi nini ɓala woi mɨn tama mɨn ya golou mɨn tama mɨn golo, mɨn golo, mɨn golo, ye golo sosai, golo golo dɨmbɨe woi kallau golo dɨmbil wol kallau, golo ɗimbɨl woi kakau, mɨn golo ɗɨmbɨl, mɨn golo dɨmbɨl, mɨn golo ɗɨmbɨl, mɨn golo menwara menwara, menwara, menwara, menwara, mɨn ladɨmai. La barka mɨ ji puro mɨn laɗɨmai, mɨn laɗɨmai, mɨn laɗɨmai mɨn laɗɨmai, har mɨn ta bino mɨn ta laɗɨma, mɨn laɗɨmai, mɨn laɗɨmai. Mi tamu kaduna mɨye golo mi tamu maiduguri mɨye golo, mɨ tamu biu mɨye golo, mɨye golo ba dama woi kallau golo sosai mɨye golo ma menwara mɨn yimai shimi ta mɨn yinge menwara ma amna mɨye golo woi wunduwoi nini ɓa mɨna la golo ma ɗimɓilu, dai mɨ bɨni mɨn golo ɗɨmbɨl woi mɨn bɨna golo ma gɨmau mɨn golo ɗɨmbil Golo ɗɨmbɨl shimi mɨn yimai kowone mila bo lapiya yiki kowane mila mɨn laɗɨmai kowane mila mɨn laɗɨmai, lokoshimi mɨn la yayi ma ambo ambo mamu mɨ tamu kaduna mɨye golo mɨ tam maiduguri mɨye golo mɨ tam biu, mɨye golo woi bonini ɓala woi mɨn gamau mɨ gam laki mɨye golo alii me kunung me mɨ gam laki mɨye golo, kashakasha mɨye golo kashakasha, mɨ tam gombe ko? Mɨ tam gombe mɨye golo, woi boini niu ɓala woi mɨn ya golou dai mɨn golo la barka maji puro. Mɨn kumbumoro ɓanje bɨla ɓak mɨni lapiya, bɨla mu yinge la barka ma ji puro, mɨn jindai goloi shimi ai, woi golo ma washi mai, golo ma washimau, woi golo ma washimau, ɓag golo ma gɨmaine woi golo mauu shimi golo mamu, golo ɗimbɨlme shini golo mamu, golo mamu sosai woi kallau mɨn laɗɨmai, mɨn laɗɨmai ki yomu ɓila ɗeteni, woi mɨn ɓanghayiu mɨn yimai sosai la barka mondo da ɓanje mɨn laumai mɨn kumbe puroguruwu biti yai mini ɗarshe bɨla mꞌ lada, yan, ambo mamu ɗɨm ɓila wunye gaan, bɨla wun ye ki manu, bawu ɗɨmmai amm wawu ɗɨmmaiyu, ma ambo mɨ ɓanje wawu ɗɨmmaiyiu mamu kam mɨye golo ɗɨmbulu, wol kallau, mɨye golo ɗɨm bɨl woi kakau. Mɨye golo ɗɨmbi woi kallau Mɨ laɗe sosai golo menwara, golo menwara, golo menwara, mɨ tam laɗe kaduna, mɨ tam laɗe ago go go wannan biu mɨ lade gomnbe woi boi nini me ɓale woi mi yau dai mɨ ye, kaam mɨ lade gaba ɗaya dim bɨli me mɨ lade kacakaca kaca kaca woi mondin nini mɨn ɓau ɓamje mɨn lamnai ambo mana bila wun ye kishimi, bɨla wun bɨni wuye ki mama mɨ mɨn ya mɨn yimai, to da mɨ lade ɗɨmbi tii me sosai ɗimbɨl mɨn ambo ambo mɨ lade dɨmbu, ɓanje min ya manjo manjo mɨ ladɛ dɨmbɨt ambo mana ko wu ye waru ɗimmaiu, golo gima ɗɨm woi mamuu mamu dɨmbɨl, men warai me haba mamu dɨmbɨt kaca kaca kaca kaca kaca kaca mɨn ladɨmai mɨn ladɨmai sosai miya mamu wun yingɨmama wu murna, amma me banje golo ru? Woi golo yiki ɓanjeu ai, golo mɨ ɗuwa, golo mɨ duwa shimi golo, amma ɓanje woi golou ai, golo mɨ duwa ka jikjik gɨn la yomai ka kara lade golo, kara lade golo, kara lade golo kara lade golo, menwara ba dama mɨn ladɨma sosai <noise>